Bo mai ne mai aku'n, ite toe ma nganceng one zaman ta ho'on toe ma nganceng pake tekhnologi. Karna one ta leso ho'on ata toe ma nganceng mose toe manga bae tekhnologi. One mai hitu one mai tekhnologi ite kut nganceng tombo kreba agu ase kae ata tadang mai, ata ata peang mai kut nganceng ite tombo bae kabar dise, bae kreba dise, bae co'o kondisi dise, ite tombo lewat hape. Hape ho'o ite nganceng ita ranga dise, ite nganceng denge's reweng dise, ite nganceng tombo, ite nganceng curup agu ise kudut kudu nganceng bae kreba dise itu pasti ite harus nganceng harus bae keta co cara'n pande'n, co cara'n pake'n hape. one mai pake'n tekhnologi saat ho'on neho hape, saat ho aku kulia pasti aku ngoeng keta kawe materi, nganceng kat tekan tekan lite one hape manga's taung materi kawe apa kaut ite one hape. Kawe mai one mai's kesehatan, one mai berita one tana lino ho'o nganceng bae lite. Khusus aku eme kerja tugas nganceng laku wale'r, nganceng laku gelang dapat tugas, one mai kawe one hape. Kawe laku one google, lelo laku nitu, mai one mai itu aku dapat laku informasi'n sehingga aku nganceng kerja tugas toe manga susa'n laku sehingga one mai itu aku nganceng terbantu one mai hape.